الا بغيتي تتعلم لغه جديده وتمارسها بشكل يومي كنصحك شارجي شي التطبيقات من بلاي ستور وتحملها في التيليفون ديالك. وفي وقت ما تكون مسالي غتدخل وتتعلم فيها شي حاجه وتبرع فيها مزيان ودخلي يوتوب حتى هو وتصنت لي بعض الفيديوات اللي تعجبك وما فيها باس الا دخلت لشي جروبات فالفيسبوك ودرت اصدقاء اجانب باش تبقا تتحدث معهم مره مره